د فرانسې ملي ورځ د جولای په ۱۴مه نېټه لمانځل کیږي او د باستیل د زندان د نیولو یاد تازه کوي. نظامي بریډونه، ښاري جشنونه او د شپې اور لوبې ددې ورځې ځانګړتیاوې دي. دا ورځ د فرانسویانو لپاره د آزادۍ، جمهوریت او یووالي سمبول ګڼل کیږي. دغه ورځ د فرانسویانو د هويت او تاریخ یوه مهمه برخه ده، او د ټول هیواد په کچه په خوشحالۍ سره نمانځل کیږي